Hapo zamani wakati nakuwa Mimi na miaka kumi na moja. Peter mgome na, peter mpapayu nama ambayo sasa kapita mbele ya haki basi kubwa ada nyumbani katozaniuharisho maa choo cha nyuma aniambia zunguka huko nyuma choo kipo nyuma vyoo cha zamani tofauti na kisasa maana kipindi cha zamani vitu vya kisasa naweka vyoo choo cha magogo ukabua utumie kujata huku na huku choo kibomoka magogo yavunda <hesitation> manaake jamani soni jamani soni <hesitation> hakuna ambayesemgosi au vyemuosi wenza na nuka mavi vibaya maana choo ambacho hutakiwa kukinyea ukapata kinyesi umwiwiwako kwamba ni uchafu aheri ni akinya lakini hats kunya bado. <hesitation> Chegu hagona unamombea mati aheuke chonda kufa mamba sasa tioi taitamweha kweya baba yako saa hivi natigoni namwambia hata tambo twifunge hivyohivyo tetemuhe twelamka hitelamkwa hitanuka hanifwatele ndanicheahichoon hichoki nakibomoke tamaba haya hekatisindeguoni ntafunga tango yakuita mwela tambwia mwela tabwia baba wacheni wageni namwambia <hesitation> katekuno hata Masaa baba kavoka kibui atiaviazi soido wewe waita wanangu waku utatiao kumwaga <hesitation> mwakamba mbona uliza maswali magumu tate seitikufungatango wezakugusa wezakuosa wezakumwaga bila kumwaga aendacheza hivihivi <hesitation> kumwaga tatia ho vuza wanangu hao mmh ambaonimkosi kuda nambatesekuhaona kwasababu choo chengia mwichoo katozwa choo katiahai. Mambavumiliani kugone mbaka kuche. Kukacha kantachanga kantubae maana kipindi hicho cha zamani wantwenda mihundi wala twaumia ayaa kuacha saa moja kitwuka kaujata kitisa kitisa mkumbi mkumbi huyo wa mwenzi wa ramadhani mwaka huo maa kafuga ugai kafuga nazanidatindi ili usekohoa na mboga msuga usekuwanazi mwabakuli mwamfuko tabuamawe ntabuamawetabatihoisa sazahuma mambahate sidekwanza tadaugai tidindakuwetandaujata tikabue majani mapana tanga miundindu kaidakujata ntihoi kauchecheta kisosolagoo ikaboa kisosola kila mtu kilwahatwa nakugona kwaki tisa mbaka tano hisasa vijana waisasa mtume hanu na mwehenza mwakanauli ya pikipiki pitanakuya wamihundikaita lakini sisi dagambwakipindi hicho nahuwenda kateguamakofi kubwehukutambua. Kabaki nyuma twigwa yaani mchapue mbuyeharaka isasamwanakudamtumemwenza mihundi kekuma kanaulikaita teka ntanga kiasi cha mwenzi huo <hesitation> ikawia sasa mtaondoka na nauli ikakweagai mbaka muhenza muhenza huyoo ikatekukae mtindio wakati huo wa zamani ukokutukaemgodo huko waliasimba mwakauda Vita vya idiamini nakumbuka sabini nasaba sabini na saba kama sikukosaa taitamtoni keo itumwamaze imbaye twaite mtoni mkatekemaze nahukomtoni ni haye ukawiamandiku usogea tabuamtoni utasikia mwidopori wayawayo tezekitaue <hesitation> Simba. Tawiya ma akionasimba kategutagamazi ambakuonasimba haya ngojanimepewabisingwa huku jamani wana waonasimba mtoni Simba basi gakaoneka <hesitation> wachanke ntambiwasimba kaonekana makoya kagua Simba kagua mbuzi, mbuzi kasambulwa Simba kapigwa risasi kafia hapohapo wazungu kawamagia wawezakumdogo wamuinua wazungu waitanayemagia lakini sasa Simba kumuona nikazi. Simba hakuna simba saga kipindi hicho mindiokuikaguasakuminamoja waungolumavibaya isasasimbawaga ikagamuonamwapicha wakatitiwadodosisi kamaatateketakazini auyahakuwaakamaze <hesitation> Lakini wana waisasa twakewehaka twakia mtu kasema na ndiomana afya ya wanae waisasa na wanawazamani tofauti zamani bisambi hakamazi kwanza ni ngoda alafu adolando hata sambi hivi sasa vijana wa hivisasa tatiza watulanka Ami amiwanazoana nimemaliza.